Ngiishi nkshani. ngiishi kijefu. ngiishi buunu. ngiishi ngiu. ngiishi yawanshanu. ngiishi ya rangi ifananishwa na rangi ngewa. ngiishi ya rangi ya mrauni. ngiishi ya rangi ya maumau.